Maro isa-karazany gn ny nahandro Espagnoly. Gn ny nahatonga an zay da maro gn olo tonga tao nahita azy. Misy ny avy an'Ameriky Latine agny, avy an'Azy, avy a Afrika. Samby minday gn fomba fahandrony aby io. <noise> Misy gn ninday gny pôma, misy gn ninday gn ny ovy, <noise> ao gn ninday gn chocolat, misy gn ninday gn lavanily, <noise> da misy koa gn ny ninday gn <noise> fomba fahandro Romanna sy Grika. <noise> Zay gny mahatonga azy samy hafa gn fandrahoa azy amin'ny sakafo Espagnoly io. <noise> Miovaova zay gnandreo.